Ny toetra tsy manam-paharoa anana ty sokaky na tsakafy, mana tranony iny i, harany iny; ampiliriny anatin'iny ao iaby ty vatany, tombony miaraky amy lohany le tsy hita i. Manaraky zay koa, fanafody raha io, gn'amaniny mahafaky arety maro. Ohatsy hoe arety akoho rey, ty koropoky, laha asia sokaky na tsakafy i anaty valan'akoho ao, tsy mararirary akoho.